ما نغير شي في الماضي صراحة، ما عندي فكرة تغيير الماضي أو رغبة، لأن نشوف فيها كل تجربة خلتني نكون الإنسانة اللي أنا اليوم عليها يعني، فماضي، مستقبل كدا، نحب اللحظة الحالية الحاضر هنا والآن. <noise>